Israel pegua reta jaeko oyembo funda jaeko mil noveciento cuarentai ocho un estado judio, israel oiko ñoraro pe jukurai arabe reta ndie erei ko añae jeiete jae reta ko ma ipɨrata tecnologia pe jare agricultura pe hasta añae jeiete jae reta guɨnoi <hesitation> oiko ñoraro pe, oeka oiko kavi reta vaera jare aguɨyeara mbae oiko jeta pe no